الإحترام بالنّسبة لا إلي الإحترام شي أساسي ومُهم لأن إذا ما كان في إحترام ما كنّا منحترم المكان أو الأشخاص الّي نحن موجودين معُن المكان الّي نحن موجودين في أو محترمين حالنا كمان ما حا نئدر نتعامل مع المُجتمع خلّينا نكون واضحين. خلّينا نضوّي عا شغلة على إنّو نحترم الكبار بالعمر، نحترم أهلنا لا هنّي يحترمونا، نحترم الزغير ان- انفرجي الزغير- الزغير إنّو في شي اسمو إحترام، إحترم مسلاً احترم أمّي وبيي إدّام ولادي فا ولادي حا يصيروا يبادلو أهلي ويبادلوني بالأحترام. الأحترام لازم نعلمو لا ولادنا يحترمو الكبير والزغير لا هنّي يحترمون ويحترمو حالُن كمان لأنّو بس كون أنا محترمة حالي <hesitation> الشّخص الّي أنا عم بتعامل معو حا يحترمني. <hesitation> فينا نئدّم الأحترام من خِلال <hesitation> سلام، من خِلال ابتسامة، من خِلال عِبارة أو شي بسيط. مسلاً <hesitation> أنا بدّي أقطع الشّارع وفي رجّال كبير يمكن ما شايف او بيمشي شوي شوي <hesitation> مُمكن فيني أمشي حدّو ساعدو يقطع الشّارع احترموا <hesitation> مسلاً إذا ألّي بدّي شي مسلاً ساعدو أو مسلاً يعني بي أبسط شي إذا كنت طالعة بي باص طالعة بي سيّارة وما في محل أنا آعدة وما في محل طُلع إنسان شخص كبير بالعمر. فيني أنا أوئف لأن أنا بعدني صبيّة، بعدني بئدر أوئف بئوم بوئف وبأعّد هيدا الشّخص الكبير بحترم كبرتوا بعتبرو متل بيي يعتبرو متل حيلّا شخص مُقرّب لإلي بحترمو وبئدّملو إحترامي من خلال إلّو تفضّل عود محلّي، <hesitation> نحترم رفئاتنا ، نحترم أهلنا <hesitation> الّي هنّي البيحترمونا لأنّو أكيد أهلنا بيحترمونا، رفئاتنا بيحترمونا فا نحن منئدّم الأحترام نفس الشّي. الأحترام واجب مش- مش- لازم- مش لازم نفكّر في لأ لازم نتّبعو لازم نحط الأحترام إدّام عيونّا بحترم للنّاس تحترمني وأهمّا شي إنّي بس كون أنا محترمة حالي فا الشّخص الّي حدّي رح يحترمني. الأحترام شي كتير حلو لازم نتّبعو بحياتنا، لازم نحسّس غيرنا بالإحترام لا هنّي يحسِّسونا ومتل ما ألت لازم نعلّم الزغار لي هنّي ولادنا يحترموني يحترمو بيُّن، يحترمو جدُّن وستُّن، يحترمو الأشخاص الّي هنّي بي واجهٌ بي حياةٌ بالمدرسة، بالشّارع، بي حيلّا محل وبس يكون مسلاً علّم ولادنا بس يكون الكبير عم يحكي نحن منسكُت منحترم وجودو منحترم حكيو بس يخلّص حكيو فينا نحن نحكي مسلاً إذا صار في خلاف بين عيلة آعدين نحن آعدين بي عيلة بالصّالون وصار في خلاف ما بئوم بعيّط وبصرّخ ولأ أنا ألت لأ أنا عملت لأ. فينا نحكي بي رواء فينا نحكي بي أحترام، نحكي بي رواء <hesitation> بينحل الأمور بس إذا جيت أنا عيّطت وصرّخت و وما احترمت أمّي وبي والموجودين فا هنّي رح يحترموني حا يصير في عايط وصريخ من إبلون وهون رح اتضيع الطّاسة وما بئى حدا يفهم شي ولا بئى تنحل أمورنا فا لأ خلّينا نحترم نحكي برواء بي صوت واطي منحل كل الأمور بتنحل.